GPS ehk globaalnõ positsioniirmise süsteem om ümbre maa olõvidõ satelliitõ süsteem, miä sis umavaihõl saatvaq signaalõ ja saatvaq ka sullõ maa pääle säädmehe signaalõ, minka perrä nä sis arvutasõq sullõ sino asukotusõ.